हमारा देश म लगभग तेरह सौ सी चौदह सौ प्रकार की अलग अलग पक्षी मिलदी न। ये छ एक मोटा अंदाजा व्हाई हिंदुस्तान म बग्वाल, राजुला, मोर, गिद्ध, बुलबुल, कौआ, हंस, बटेर, बुरांश, तीतर पक्षी फेमस छन। कुछ पक्षी दूर दूर का देशों सी भी उड़ी के आया छन खासकर की सर्दी टाइम मा।